غوښه بیا د زیات وخت لپاره که چیرې وساتل سي. باید له څلورو درجو د سانتي ګیرید نه ټیټه درجه د حرارت او یاهم د څلویښتو درجو د فرانهایت نه ټیټه درجه د حرارت کې وساتل سي. هغه باید داسې شکل باندې بسته بندي سي چه یا پلاستیک یا المونیمي کڅوړو کې وپوښل.